देखो र भाया और स्पीकर ऊनी ये केव है जीमें अपन गाना सुन सका समाचार सुन सका। एनी स्पीकर की आवाज घणी जोर से निकले। <noise> स्पीकर चलता ही सब ऊनी ये घणी जोर से सुने जाने उन में कई कई चल रियो। स्पीकर के अंदर बैटरी रेवे और छोटा छोटा तार रेवे। एक मशीन रेवे जीके द्वारा जाळ देवे और इन्हें जोड़ देवे। स्पीकर में तार जोड़ देवा और उनमें टी लगा देवा। ओर फिर यो स्पीकर आवाज करबआ लाग जावे।